شوف يا واد عمي النصيب مكتوب مكتوب، والي مكتوب عالجبين لازم تشوفه العين، الفكرة كلاتها انك انت تعمل كويس لصالحك ولصالح آخرتك